غٲر جانبدار آسُن چُھنہٕ بالکل ممکن۔ تعصب نِش آزاد۔ خاص طورس پیٹھ: تمام تعصب تہٕ جانبداری نِش آزاد: نمایاں طورس پیٹھ منصفانہ۔